Hëh, asht e mundur me jetue një jetë morale pa fe. Shumë njerëz zhvillojnë një sens etike bazuar te vlera si empatia, drejtësia edhe respekti për të tjerët, pavarësisht nga besimi fetar. Morali mund të jetë i rraricartur në humanitetin edhe arsyen tonë.